لو هنصح نصيحة علشان اصحى بدري اقول لها حاولي تنامي بدري واعملي منبه بعيد عن السرير عشان لما تضطري تقومي تطفيه تفوقي وخدي روتين صباحي يحمسك تبدأي اليوم. يعني تبقي عارفة وكاتبة يومياتك هتعملي كده وهتسوي مثلا واحد اثنين ثلاثة تبقى عارفة يومك ماشي ازاي عشان تقومي فايقة.